<hesitation> Raha aminahy magnoka da ara-dalagna satria <hesitation> ohatry zao iaho hoe hiagnatry hoe ande hiagnatry langy, de ao agnatine telefôny avao iaho e mitadia gne raha hianarako, da sy mandany vola zany ah gn'andeha hivezivezy amine lala eo, hoe andeha hoe andeha bisy zany a de fandaniam-bola igny nefa e vola tokony ho laniko agnatine frais bisy igny no hitadiavako gne fianarako agnatine e e te- gn'internety ame teknôlôzia.